شوف صديقي حاول حاول انو تقعد من الصبحيات حتى بليل همين تتعب لا تنام طول النهاغ حتى بليل تتعب وتنام على وقت ولا تلتهي بشغلات بل الموبايل والتلفزون طفي الاضوية وخلي غاسك على المخدي ونام.